Chix tan umentik unaj, chix tan u- tan utales mo'nok che' tan utales le' ti che' tan umentik u- unaj, b'aje'laj tan wa'lik je'lo' yan achix yan uje' tan umo'nok mo'nok ch'iich', tan u- utales tan utales ule' ule' che' tan u- uk'ay ti ti tu ak'ä' tan uk'ay k'ay mentik tan u tan uwa'lik a' mo'nok paal je'lo' yan a' chix tan umentik unaj, b'aje'laj ti wa'lik jach yutzil jach yutzil tan uk'ay yutzil uk'ay, b'aje'laj tan inwa'lik in- inna' je'lo' yan u ajch'iich' ko'on wa'ye' ko'on wa'ye' ko'on ti ko'on wa'ye' ko'on wa'ye' je'lo' yan a' ch'iich' jach ma'lo' na' jach ma'lo' tan in- in Inwilik ajch'iich' tan umentik unaj je'lo' tan u- upopolxik' tan ti tan utales umo'nok che' tan umentik unaj tan in tulakal tulakal jo'mij unaj je'lo' yan je'lo' yan tu- tunaj tan wa'lik inna' ko'on, ko'ox ti k'aax je'lo' wa'ye yan ti k'aax yan yaab' yaab' ch'iich' y tulakal, b'aje'laj tan inwa'lik inna' ko'on ko'on ko'ox pues ko'ox ti k'aax ko'ox tan inwa'lik a' je'lo' yan u- unaj a ch'iich' tan wa'lik inna' tan inxoktik mo'nok che' b'aje'laj a que a que in in inb'aat tan in ko tan inxot'ik che' on tan inxot'ik che' ti tales ti tinwetel inna' jo'mij mo'nokpaal mo'nokpaal mo'nokpaal mo'nokpaal tan inwa'lik inna', b'aje'laj ma'an jo'mij jo'mu ya b'aje'laj tin jo'mij intalel si' te'lo' yan ti chi' ja' tan inwa'lik in- in- inna' jo'mij a' tales si' in jo'mij a talij es tales este si' sí jo'mij je'lo' yan ti- ti chi' ja', pero b'ay ma' ma' utales ajch'iich' ma' ma'an jo'mij je'lo', yan tu- tunaj tan inwa'lik ti uchij inna' b'aje'laj junti tan inwa'lik jo'mij, jo'mij tu'ux xan ajch'iich' ma'an jo'mo' popolxik' jun ub'el ma'an tu tu otoch tan inwa'lik in- inna' ma'an jo'mij jo' ub'el tuy tux tu'ux ub'el je'lo' ti k'aax jo' ub'el ti k'aax, wa'ye' ma'an jo'mij jo'mij jo' ub'el kon jo' ub'el mo'nok mo'nok ch'iich'. sí